हाउ नास्तेक नास्ते मुझ खाणो पसंद करदा क्योंकि आमारा जो खाण का टाइम आ स्या अलग-अलग अ छे आणे खाण का टाइम बिगाडले तेतु लेइ आमारे पाचन क्रिया खराब सका हऐ तेतुके आस्ते रात्रि का खाणा रातिक और जो नाश्ता अ सेजा नाश्ते के टाइमच खाणो पसंद करदा नीत बीमारे शक फयले।